Pues jue ëch dun mas ëyëpyë yëdun omyë ñep am yëdun xa'ajpë futbol je'e ajtyë dun na jajpyë ëyëk yëch dun ja jayp tu'uk.